Ny fomba fivolaña samy fia da amin'ny alalany herinaratsy efa misy fomba mihovitrovitry io izañy da io no ataon-dreo no fa mifampiresaky dafa miray lalañy avao ireo.